Pos col hornu mesamenti, que ya tenemus polo craru comu hunciona. Ave, pos prendis el hornu, lo calientas i demientras partis i apreparas el pollu al tu gustu. Enterizu, destendíu en una tableta, essu ya es cosa tuya. I ya a asperal, quantu más chicus los cachinus pos menos tiempu al hornu. I assina te quitas de frital i de manchal tó cola azeiti, i tamién te quitas del heol del pelu cola fritanga.